والله <hesitation> أفضل قضاء حياتي كلها كشاب بالغ، ليش؟ لأنه في هالمرحلة أقدر أتعلم وأجرب أشياء جديدة، وأحقق أحلامي وأبني مستقبلي كمان. الشباب يعطيني الطاقة والحماس للتفاعل مع العالم، ولكن كطفل الحياة تكون بسيطة بس بالغ أقدر أوجه التحديات وأكون مسؤول. الشباب هو الوقت المناسب.